Buku sher. sheta sha she nunnu nunu na eaile ŋo ko no tekpe ŋo a ni nee ŋo <hesitation> sha nɔɔ yik niŋo sha she duk uneke sha je na akele sha she aka yea a neke ka kame shuitk iye ko <hesitation> a kan domin inte she none buku shu uner shu cer a ke tebi ŋo buku shu une shu jim ake ŋo su na jea na neke fweŋ imbɔɔ a jea ŋo a tua tɔ ko inyaa ka bema ni iya ba ba maa ide shi she ni ŋo duk neke sha jea jea sha she ha shi <hesitation> kushok. duk a dok a rɛrɛ ni bɔɔ sosai domin a jee ŋo kama shi bana ban iŋo shu je ko inyaa sha ba ri ŋo na je ɛti kai ii uner ha ne ashu <hesitation> uner odɛ shonne ubin buku doko uje shu doka aneke imbɔɔ sha ba yikuwa na bana je ujea jea <hesitation> atuhiŋoni gbesha jea eye domin hɛ eda na doki i Afwai amma buku shu neke ŋo shu na jea jea ekɔɔ shi ha tukɔɔ ime na hai taba gɔɔi eti ijim mi na a neke ba tara na eaile ye domin hɛ ashoni sha sha sho ni jim shaha iye sha shoni ikku buku shu he̱u a hekpe ma ke tebɔɔ heu ubukugoo atu a eu ni uherkpe ma shika eru ma pe herke sha <hesitation> eye ma tara shu hɛu bika shu jim ko shi shɔho amma buku je jea a jeŋo sha she aŋwee eŋo aje jea jea eŋo na maa tɔ aneke ka kama ba yayo ni ŋo ha bama a rushu ŋo iŋo kpenine nu de jea ikɔɔ no? Amma hɛ ŋo shu shu enek ŋo su bema aneke a neke kama ba ni iŋo na bana ba a maa ide shi she bik she jwa a jea sha she unon edai ka <hesitation> dok jiyom sha yeshi iŋo a ja ubin shu ha ku shu <hesitation> fure ŋe ŋo cewa shunu dok ubin ha no ba amma bik ha je ŋo so ime na shui duk uneke sha fwen kele ye bikɔ agbesha jea eye domin hɛ ete ida na doki ina <hesitation> Ii na <hesitation> eten. gashe sha jehe domin hɛ jee hɛ eŋo shu jwa jea sha she domin itengashe ka bemi uneke eye sha jea jea sha she iŋo buku jea jea ŋo tua nu nu nu jea ŋo ko <hesitation> bik row na shar itengashe ka kama butihe iŋo na yera she dɔŋɔ nu no a kele ŋo akele ɗo kama shi koo imee shunu taba edoki ihara a jea na neke aneka imbɔɔ sha ba <hesitation> a yoa yo ni iŋo ba nunucu cena a sho ucu eŋo shu kai ai itegashe nu shu itengashe na jawi iŋo a kele ha no nu jea a nar ŋo shu gɔɔi ibana jea eŋo no odɛ nu neke fuki hara duk neke yer sha na fwai hara a ha su neke eye Buku je uneke sha na jea ubiin buku doki ka dok uneke sha yike he na jea hɛ a kede ŋo sha she amma a kele ŋo bika ha shekɔɔ sunu taba a doki a neke sha ba yoayo ni ɲo na bele ɛti iye yipi iŋo nu ucu eŋo shu na fwai hra ba uneke sha fwai na fwai hara ba u neke sha fwai hata tɔɔ ufenɔ cewa shai nu heke a kele oner hano haa tukɔɔ ba iyɔɔ tuk keke bema ko inya duk a neke sha shu nunu ushu ner a etengashe gbesha akela ŋona eŋo na she na neke aje iŋo na gudu ibaŋe eŋo na dokpe ŋo a kele kome eŋo shu na jea na na hu taba goi eti uhake ashu tew uyom aje a na maa i heu ni ye ba sai uneke eye sha sho na jen sha she shi uneke ka doppi iye na bana maa ajea sha she